. Ngam yang biasa-biasa bato tapi ena saki gena, menurut ngori anggena ngula-ngula, karna ngula-ngula nena ngone oyo ene kalo coma nyao se nyao magi. anggena menurut ngori saki foloi.